Lafa zaho mandeha manao bazary, zaho tsy mivily raha maro. Fa na zaho mivily fia zay, na zaho mivily hena, de asiako tamatesy miaraky amy tongolo noho tongolo lay.